Jigarrang rang menga tabiiylik, barqarorlik va soddalik bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha yer, daraxtlar va tabiiy manzara bilan bog'liq. Jigarrang rangni ko'rganimda, tabiat va ochiq havoda yurish haqida o'ylayman.